Terini yumshatuvchi va namlovchi krem yoki moylardan foydalaning. Iliq suvda yuvinishni tanlang va keyin yog'li loson qo'llang. Terini doimiy ravishda namlash muhim.